Lawa lawa manege to <hesitation> haiwan yang <hesitation> i tagi tagi i tagi manege i manonu wo om i manonu la <hesitation> lai bisa i ma akana wola manga ngi bolo jo ma akana la i lai ojomo loka i dadi soko manege.